Desde cashirooli rabeñ re nac ni mas ru rsag lsone riit nac basquet porque hui com nic nac te form ni rac rashi distrer re cashi rooli hui com conda telef conda shinic rilrashi shilo rac rashi distraer chic pues basquet nas ni mas ru riit rashi desde cashili nic deportga ba nacni primerdo ni bemberashi re lla de asta na pues riitgac rashine nu sa re ish nu bali equip equip steñ ra biñi bech ra biñi broob con teñ ra bengol teñra biñi beche <hesitation> nu- nu stal ra biñi beche re ni ri sitsa peru despues lla de carob rashi nurashi rsan riitne rac ru rashi lo srenga ra cos o nu sa ra shi ri scuel chic pues nic <hesitation> rac ra shi alegar chen ten deportga lla de steñ ra biñi broob ish nic china vacacion siga nac ni rllet rashi lla depues de nic <hesitation> risiit rashi ra lo ra caro sa ra riguñ rashi gan nubuelt primer lugar, segund, tercer sa na ra beñ roo ish ra beñ ni bisiit cashirooli nac ni mas ru riit ra asta na riit gac nu rashi nic cheuli riit rashi acomparación de ra biñi ni riit na <hesitation> bronc roo ru ra biñi cashi com sheta nu stal cos ni nac ruñrashi distraer chisit rashi lo canch llet na nura biñi sheta ru riet nurashi riet bali bali par si riet huirashi O nurashi sa ni nia por scuel ra nic hui com nu srenga ra obligación chic pues sheta riet rashi re sa na nubuelt riet rashi lo canch ra biñi par riit rashi nubuelt riet ta sa choon equip par quiit rashi <hesitation> na cad te sa ca primer na quiit tiop equip ni rseb pues ribe lla de ni ruñ gan riit gac ste partid gunt con ste equip sua cabes lla de roc pues ruñ rashi compartir ish nubuelt sa roc ruñrashi gan de a meil na de roc rri sa ra biñi ra ri siit renga ra caro roc la- lagac rashi ruñ elegir roc chu- chu ra biñiga che siit ra guñ representar lleich re sa na rap carashi te uniform te- te uniform color llas nic ca te doob lo ne con larashi <hesitation> arena santanera sa na ra nic ri siit ra renga ra caro nu te beil ni rine rashi len car roc con nu sa te entrenador ni- ni nac <hesitation> scuent shequip rashi ranic ri siit ra srenga ra caro hui com ten rilluñrashi gan saca primer lugar ruñrashi intent peru casi siempre sheta ruñ rashi gan rianrashi ta lo tercer o segund llet ra equip ni cashi pur casi pur primer benbe- benbe ra te ra beñ rashi por ni- ni buen guc rashi par deportga siatesa ri lluñ rashi gan schen ra caro. Na sa ra biñi beche ish ra nic ta na ru te meid bronque calliit rashi ra nic bali ra caro va hui siit rashi ri llan rashi primer lugar nas rec hui llunrashi gan sic treita mil hui llun rashi gan hui ra mish per junt bguch rashi con te ra biñi ste lleich serc re ni la san luish bguch lorashi hui com nurashi calluñ estudiar a ca- ca siet ra ra nic pues bguch rachi gal cor entre larashi hui lluñ gan roc na so la tura che rashi ste caro chillun rashi competir peru chu ne don roc shi narashi la rashi con shentrenador rashi na teñ ra biñi roo a hui com nurashi sa ni nia ri ra calluñ estudi roc tiemp vacación si galne nac ni riet siit rashi re china nu te oportunida ri siit rashi renga ra lleich per si que ra biñi nu ra biñi nic la risi lla de roc nic la rillet sirashi ish llel hui com bail ru a rian rashi deeb llel roc lla de rra llel ni ri siit rashi ni sa scan te rsieñrashi chic pues nu buelt por larashi rceeb rashi llet en cambio <hesitation> ra biñi cashi ish nic deplagasi <hesitation> pur lla ri siit ri rashi chic pues por nic ruñ rashi gan primer lugar llet na ra biñi re sheta pa rap rashi cos disiplina chic pues por nic rseb rashi casi siempr sheta nubuelt ni sa ta sa sheta rdeirashi par tercer lugar ni sa segund si no que rianterashi roc. Lla de rseb rashi ish pues shisa ru guñrashi roc lla gol cor mejor rbirashi par re stedi nuev sin sa nacne sa ra futbol nic sheta riit rashi ne re bueno nu bueltsi nu te biñi nusi tiop choon biñi ni riet ne ra boob ni rsira boob fultbol ni riet siit rashi re per nic riit rashine chine sheta rac rashi complet par quiit rashi basquet roc na sheta riit sa ra biñiga hui com nurashi rni a esque jueg- jueg huana nic nura biñi chic chic pues rili lsorashine chic sheta ru riit rashine nurashi ruñ invent de que juego roc sheta sirb que chu shinic ru cor pues por nic sheta riit ra biñi ne na ste sa ra re lleich re nac ni siatesa rilla rashi beñ de gust ra beñ re nic sal gac cuent sic mod te dans chu tigana don ba nacne sic mod de deport pe ru nic ra ruñrashi re siate sa rillarashi ra loni en especial chic ried ra musc o grup nubuelt ried ra ra beñ re ish rillara beñ de gust ne a comparación de schen ra lleich ra beñ re nac ni mas ru mod sic primer lugar rcarashi par nic.